To mərrak, gusuku nda mərrak rridama, nda mərrak gwadan, mərrak gwadanu nda ampani naa atu ii tamke sannan naa mərrak Controller nda ni du dək nda ampani naa atu san nan da mərrak ban wa atu cam mərrak bawa sarnam mərrak banwa atu cam nda ampani naa atu. amman mərrak gwandanu dai tiye gane təngəri nda atu. Dagə mərrak gu ancu da ci dagi mərrakgu anlu bai gwaku ka kə riiduwa suya tuku atuye cam nda mərr akgata amma mərak gara nən mii gəshi gəri ancu bai daga kat lənti nən ka kəmu karrakgu bai don rriduwa kauya tuku amman mərrak gara lnde gəshigə ancu bi nən. aa barri ci ka gəshaci aa səbkəɗa, amman kakə mərrak bannwa atiye mərrakgu bəlan nda ampani naa atu nda tan. mərrak aakɗa atu cam nda taakaɗ gu kuma nda ampani naa mərrak aakɗa sosai nda tau. don ka taatən mərrak aakkɗa karrak jure atu aa kwarr dunge kuma ka taa naa atuye ii kun bee ka ampani naa atu. mərrak gwada nu atu parr bəlan ii karrakye atu karr ale sai dai kataa tu nən ne babu sha wara nən aa sukwa kuya bukteci shaw ara bai to shine ndo jigabb ancu taa mərrak controller, gaaɗa mərrak gwa dangu ami dəkshi karrak bai aa tlaatli dəkshi shawa ra. amman gurua ku dagai gane tən gəri naa kullum da dibb taa bi gəri mərrak gwadanu dagai kum mərrak rridliwa da kauya tuku atuye nda mərr akgara idan ka dlam du nən tiye naa bee warra dlamdici mərrak so akashi zadak tawanke nda taakaɗgu mi wanda nda taau. To talotalo ke nda di mərra kgu dək nda ɗəbə dgu atiye dək aa kun ka sunu nən ancu nən aa masau aa dumu da aidu nən aa taa naa bigəri. amma dagai gəshi geri maki bənən sai da maki kəri wanda gəshi gəri ancu, aəmman kaki jaa wanda dama jaa kur auye tunu ci na bannwa cin ka takɗanaa mərra ci ka dlamna ampana ci naa atu kancin kataakoi mərrak aakkɗa ka dlam naa wannanci naa atu kamcin ka dlam mərrak gwadan ka dlam naa ampana ci naa atu kaki jaa ndak auye mərrak zadale kwan tuku to aa dina mərrak gara kadina mərrak gwadan, ka dina mərrak bannwa, kadina mərrak aakkɗa tawanke kuma ka dlam naa wanna bənnaci ka taa naa bici ka dlam naa wanna naa atu. Kaki controller sai ka de aasək ka maashi naa jaa mərrak talotalo tunu sanu kə gwongon dək ka dew putuəku mu nən ka dəmu ka maashidu kuma tawarki mərrakgu nda taau. Ka paa naa albasan ka kauyudu ngum dagi kwaya aama na foongu. kakə rriduwa kanya fuku atuye ka massadu nən kardəmu ka cidu don atuye ka kaugudu naa albasarr nən aama naa foon mii gəshi ancu bigu. to amma kakə controller ga rəjjəngara kara man, ma nyami, nyamiye ka taa naa bia atiye ka kau yadu nən aa dlam gara ka mərrak amman nən ancu bi nən gəshi gəri aa taa controller bai ka massatu nən naa mama tuku aa vəjjin gara ii yuwan da daskare təngara to amma mərrak gwada nu tunu kam naa mərrak aakkɗa naa mərrak bannwa tunu kam mərrak ne kə taa kuma jaa dəmu jaa dlamdu naa adaja. kan cin ka kauya naa gwadak ci ka mərrzacidu, ka baakci naa daagarce sannan kame bannwa ka pii ɓubut ii daa bannwa ci ka waiki ka bakcidu ka kauyi naa bannwa kame ka kwab li naa ator naa gwadan gu kayi du nda dərəɗe dici kani kuma ka tənkuɗi nakshi naa mərrak gu naa bannwau ka kwabtudu lda gayi nən to ka tumkuɗa mərrak tanu ka lawan əu ka tankuɗan mərr akgu aa niyan gara ii ɗau jum ka tak ɗa naa mərrak ci Bannwa naa gwadanu kuma tiye aa di mərrakgəri to kabi naa mərrak sosai gaskiya don bannura naa gwadanu ka kə jaanda kange tunu Parr jaa tumku da bijab ka tunkuɗu naa bannwa ci naa gwadanu ka kobtudu ii da gayi nən kaji ka dərrdedu ka kobtudu ii dawai yayi nən tə tiye aə barr kə gwaninta gəri mərrak gwada nu aa vərra mərrale bannwa ye aa uərra to kade ka dərr dii du nən ka ampanaci naa aɗu ka bənna aabən ci naa atu ka uərrki naa lamba damaya cin ka kəɗa bici naa atu bin ko lamba ka dlam din ka zaci yajaci ka piiwu ka taa bici ci naa atu don mərrak gara atu bəlan naa mərrak bannwa ka waikuda naa aakkɗa kor aakkɗa tuku jaa maka naa aakkɗa da paata, nda kwaktlu naa aakkɗa tən nən nda uəgudu saral ndayi nda dərrdedu, mərrak gara so hai amman dunkuɗəm gara ne ɗugwagog ka ramma ka kəɗi dunkuɗəm gara nən ɗəgwagog amman mərrakgara nən ka taadu ka dcanyu du nar albasarr nən aa foowa karrak ka kəmu foongu tis tis tis.